الشاكوش عندهو شغل كتير، ممكن يكسر الحاجات ممكن يستعدلها و ممكن يساعد في انو يغز حاجة زي المسمار في الخشب و كده يعني.